Ah ɲiro sunu, wari n'cɛn n'se nɛ nwe yɛra bee.ma sian ma cama nɛ nda se. Ma na'a nɛ see.ma dubarera nɛ nzin nwa, an we vɛsi dɛ dɛ dɛ an we yɛ dirobe .nwe ma muɛn sɛroyio ,n'bue ho cɛ, nyi ma ɲu nɛ suani an ɲuu an n'fɛn.